Tadidinao mi anao nikorana le resaka vakansy taminah le nofinofianao iny va? Zao de tanterahiko am'zegny nofinofinao zany fa nahazo vola manko zaho de andeha ansena andeha <hesitation> Anosibe hell ville zany ansena hanatanteraka nofinofinao faly me anao sa sy faly?